धर्ती डोल्लासे हमीनके मनने बहुत किसिमके डर सब बसजाइए काहेकि धर्तीमे हमीनके रहबे करैछि । धर्तीए अस्तिर नरही तँ हमैनके कैसे बाचम, आ धर्ती डोल्लासे कथी होइए कहके पुराण घर सब चाहे नयाँ घरसब भित्रर चल जाइए, कुवा सब भि भित्रर चल जाइए, औसनके इनारसब भि भित्रर चलजाइए । औसनके उपरके घरसब बाटे, ऊ सब भि निच्चा कहके चल जाइए आ ऊ गेल्लासे अपने माने धर्ती फाटैए । धर्ती फाटके भित्ररसे बालु, कोइला, पानी, पखल सब निकलैए, बर्की धर्ती ने यिहेसे हमीनके यि सब के देखके, यि सब सुन्नके हमीनके मनने बहुत कहके डर लागजाइए । औसनके कहके धर्ती डोल्लासे जहाँ तक कि नोक्साने हि होइए आ फैदा नहोइ, आदमीके मने कथी कब धर्ती डालजाइ, दिमाकने एक किसिमके डर उन्ने त अम्मागेल रहैए, सम्मागेल रहैए, एक किसिमसे हमीनके धर्ती डोल्लासे मनने हमीने यि बात सब खेलैइए ।